Lau maragiguai tamagu emase neganai, sinagu seh enariguva. Aina ogogami famli, besena tai ama. Sinagu, baine mase neganai, taihugu eheni- eheni hanai, tainug- taiugu dekenai. Taiagu seh- taihugu seh ma enarigu. Taihugu ma, kavieng tauna ta eadavaia, lawyer tauna, government lawyer, bena, ala bona, hagen ai, anoho. Laube, mero maragiguai, six years old, vada, ima- laganigu ima, lalonai nala, hagen'iai nanoho, western highlands province. Unukai nanoho, nabada unukai diaida nanoho bona, na tau badabada. <hesitation> ouna, adegu hui dan evara unukai, lagu school dan, nala bona ima gwauta dan naha orea unukai. <hesitation> egu noho ororo taudia padadiai dan, ma namoherea una time. Ororo na taunima namo heredia, na hagen, edia tano na, tano namona anian bohadom neganai, betubu goeva goevam. Gabu paraka, hanoboi, dabai dan paraka toh dina- s- dinai ma taina esiahum. Medu dan basne- semai momom, nega tata emaim. Toh edia anian, uma gabu anendia, iboudiei, nonoho. Vamu dan ma, iboudiai nonoho. Beh una taim'iai anoho taimdiaiva ma guna taim namodiai. Hora namdiai, kohu davadia dan dia bada anian davadia dia bada. Vada, una moni, maragidia davariva, una monimoni maragidia seh ma, enarimaiva, hua rua toi, <hesitation> nega momo na, moni na, asia ura- asia nididiva. Aina uma gabu aniani amo amauriva. <hesitation> vamu, uda vamudia, boroma, gau unu hetomadia. Koko koko, <hesitation> vaura, anabe diedia, vamu korikoridia beh unu, aniani ai amauriva. Bena, na tamagu madi lau enarigu taunama, lawyer beh, ena, kota ekaradiva taudia momo, edia kota eha windiava neganai, unu taunimanima madi hanuam emaiva beh, uma gabu aniandia, uda boromadia vamu kadia emailaiva bena, friziai ahatodiva. Paraka gabuna dainai namo anuanu enoho daudauva. Bena, nega momo na moni na, as- asia iusidia. Moni dan asia- asia itadia momo. Moni na bankai enohom vada enohom. Na tamagu ena moni. Ai vada una, hanua taudia edia uma gabu aniandiai bona vamuai, aheubuva. Bona la- na tau hua- uahu, na bada. Vada nanoho lalonai ma, noho dika lalonai, lalogu eharaga benama, kerere tai na raka varai. Una kerere sema, egu school dan eha dikaia, una gabu namona, western highlands province da narakatania, ma nalou nama bona, lagu gabu mosbi'ai ma na lou nama, hanuai senekori'ai ma name noho. Toh egu mauri lalnai na gabu naitaia, hagen, na gabu namo hereana. Western highlands province. Una gabugabu na, province haidia, idai na baso, hageregerea dibam. Una gabu ma, diravena hahenamo dan na tanoai ma ehato. Toh taunimanima unukai na, tano dae heala hehenim dainai gabu na dedika. Rara seh eha dikaia rohoroho. Toma gabu namona. Tano namona gabu namona taunimanima namodia, unukai enohom. Bo hevaravara namonamom idia ida, idia ma taunimanima namodia. Benarimum, bematauraimum, beubumum, gau bouda bekaram. Oi iregumu dalanai. Taunimanima daidai. baita kara namo hendiam, idia dan bekara namo henidam, badina idia na taunimanima. Diravase kara, dia taunimanimadia. Mai lalohadai dibadia mai laumadia mai raradia. Dainai, ma dia dan taunima namode. Toh hagen na gabu namo hereana ta. Na noho daudau herea, na itaia gabugabu namona. Diravase ehanamoa gabuna ta. Na laloam, nega ta ma baina lou una gabu, egu mauri lalonai, dounu na lalohadaim.